يعني أنا اعتقد ان أصدقائي يحبونني ويتكلمون عني بشكل كويس ويقولون أني شخص طيب وموثوق فيه يمكن في البعض يتكلمون من وراء ظهري لكن أنا ما أهتم كثير الناس تتكلم بس انا واثق من نفسي وأعرف قيمة نفسي أنا ما أحب افكر كثير بكلام الناس المهم إن انا مرتاح بضميري الصداقة شي مهم بس لازم نحافظ على مسافة معينة مع بعض الناس